E maro moa zay karaza chocolat: ao ny chocolat blanc, io ny chocoat au lait. Ao ny chocoat noir, maha samy hafa azy zay chocoat blanc la fotsifotsy afaky asia hagnitsy miaraky amin'ny coco i io na vanily. Ao ny chocolat noir, i chocolat noir io zany da tena chocola ranoray io minday mafaipaitsy zay aby ny ataony. Ao avao koa ny chocolat au lait. I chocolat au lait io zay afangaro ronono, la somary minday chococholat zay ny couleurany fe mamimamy kokoa i!.